<noise> पर्याप्त निद्रा प्राप्त गद्दकीलेखा चाहि खाली ओच्छ्नमा पल्टिबटि मात्र नाइ हुन् । तैकी लेखा हमरो पुरै दिनचर्या मिल्या हुन पडुन्छ । जैमा हमले पर्भात उट्ठ्या टाइम, नास्ता गद्या टाइम, खाना खन्या टाइम, व्यायाम गद्या टाइम, वेलुकाको खाना खन्या टाइम देखि लैझाइवटी, दिनमा आफले गद्या रेगुलर काम छन्, जो अफिस छ, बच्चाहरुसित समय वितुन छ, पारिवारिक काम छन्, सब्बै म्यानेज गरिवटि, तनाव कम गरिवटी, राति सिन्या टाइममा यो मोवाइलहरु भया, टिभिहरु भया, तैबठे टाढा होइवटी, सक्यासम्म एकाग्र होइवटी, योगा गरिबटि, पाँच दश मिनेट मेडिटेसन गरिवटि, सिनाहै आधि एक घण्टा पैली खाना खाइवटी, जैले गद्दा पाचन शक्ति बलियो भैराखौ, दिनचर्या निको होइझौ तै तरिकाले गद्यौ भुणिग्याचाही पर्याप्त निद्रा प्राप्त गरिसकिन्छ । जैमा चार घण्टालै तनावमुक्त निद्रा सुतिग्यालै तो निद्राजसो हुन्छ, एक समय सबै सेडुल गरिवटी अगाडी बढ्यो भुण्यापाछा पर्याप्त निद्रा प्राप्त गरिसकिन्छ। <noise>